באלניסבה אלא בביג’נא אינשא חשאב ברידי אלקטרוני שחסי, כנמשיו לגוגל ו כנדכלו ל אינשא חשאב בריד אלקטרוני חדש, ו כנדכלו אלמעלומאת דיאלנא מהם אלאסם ו אלכול ו אלנסב ו רקם אלטלפון, בזאף דיאל אלמעלומאת באש נקדרו נקריו דאק לל דאק אלחשאב בריד אלקטרוני.